Raha hoe taraiky amina satelita zany zaho nefany ah misy raha azoko hagnina akao, ahah de raha ataoko arô de ah, mandry ohatra zaho, rehefa avy mandry izao de mihinan-kagnina, rehefa avy mihin-kagnina zah de mizaha film ah, zany andaniako andro anaty akoa.